يعني اكيد العائله اهم شي والدي والدتي ممكن اخوتي يعني ما اخذ احد زيد اخذ المربع اللي انا عيش بينو الحياه اللي انا عيشه اهلي كلش كافين ب أي مكان كان بالعالم يعني ارتاح بينو طالما همه موجودين معاي انا ارتاح ف ما احتاج فد شغلات كثيغه أو اشخاص كثيغين بحياتي